ଜନଵାରୀ ମାସା, ବିଶାଯାରେ ଭାଵନ୍ତୁ କାନା ଅପଡାନ କା ମନା ରିଯାସୀ, ଜନଵାରୀ କୋହିଲେ ମୁରା ମନେ ନୁହାଂ ବର୍ସାରାଂବା ନୁଥାନା ଲଖ୍ଯା, ଏବା ଅନିକା ପ୍ରତିଗ୍ଯାଂ <hesitation> ମନେ ପଡୀ। <hesitation> ଜନଵାରୀ ମାସା, ଭୌଵତା ସିତା ହୋଈ ଥାଯେ ଓ, ଵଶ୍ଚିମ <hesitation> ଓରିସାରେ ବାଲିତା ହୋଈ ତହାଁ ହେଵଚୀ ପୁସ୍ପୁନୀ।